Raha tsy misy zany ny hery misintô da ho maro ny raha hanidy. Ohatsy fotsiny ny ahavo-dranomasy zao da hisonjotsy. Da voatery hianatsy amin'ny fomba vaovao koa ny zanak'olombelo. Mety hisaraky, ratsy ny zavadrehetra, saingy mety tranga mahafinaritsy koa rehefa miverina malalaky eny amin'ny habakabaky ny zava-manan'iaina.